Náreh este ra biob ah ni zlua run ra biob ah purthe bchi rdiema tchi rh xckai tchi rh’ tchi ngaldyw tchi na gel tchi va brh’gel tchi rdie rama zit rdie ma queity ree ga dizob ma zit ga mas th metr rdye ma zed rama tchi rgwa ma lo que es ra gyé ros ‘a fuertias rgwa ma gyé ros, rgwa ma gyag lim gí rguama este za ra gyag, ra gyag gëdy zëga rgwa ga mani rathe ra gyag ra gyag, gyag lim náre’a fuertias rgua ma ra gyag gy per purte bchi rzama pur gél rawma rckamalo ra gyag gy.